Kma yeri pulo oboko fie me ani yeri piki iber-eari, i pulo ke sor be oboko fie me, i pulo me, a ari sun me oki te-ebe, ari sun me ani bio owin emi-o, fun emi-o, toru ku fia-fia weri-o; i rice me <laughs> i ai sun me <hesitation> oboko fie me oki kuma i ani ofuro ba, ani fuun an bio emi-ye me, i oboko fie me ofuro ba, i ani ofuro te an bu, an bu sme-be <hesitation> a buba me ba, i ofuro si-ba i ani me ofuro sin be be, a bio owin emi bebe i piki owin me se̍te sin ba, i piki a ne me sele sin ba, i se heet sin te i menian ke minji bo sra, an saki i bele me san wer te minji ke bele bio sua wer, i meni a sun me sikri ba, i an sikri te meni ani ki, ke bele bio sua meni, i an ke sua saki <hesitation> ayo krite, i sani na, imenicinji nyanam bebe inji ye I men piki opro nyanam bei opro me, si-me sin te ke otri minji blo suaba, ani yerima ma a ke ani so bra, ke ofri-minji bio suaba so that minji me, ofri minji me, anie bio sme owin be be, owin me ye sin te, i meniani pakan bo te ani teime, sani mena ayo me na tei me, meni pulo me ke bele io sua, meni moku minai-ma te i ye wer, inji so emi bebe, do ko, do ko te inji awome, i piki ke súme si, i piki opua nyana bebe i pi ke ye te ake a bio, bele-i bu suaba, te meni moku ai sun me te i tari minji me te i sor sin tei me i rice me, aru sun me sikri ba, i am sikrite bebe, imeni moku sin a oki te ke sin bele bio sra, ke bele bu sra te minji ke ani minji te ani i bi bai, mie te ani lo ko bai bo minji ke ani sua te ke kro, an meni dere ma, an dere i fite an bra me ani wa ye bei ye, ani pulo arisun pulo arisun te wa sor be ye, an bra an wer kan sor.